موضوعات مثلا زي إن أنا درست حاجة جديدة واتفوقت فيها ونجحت، أو حاجة تاني إن أنا مثلا عملت إنجاز حلو في شغلي وخدت تعليق عليه كويس، أو مثلا الأماكن اللي أنا نفسي أروحها في يوم من الأيام، أو اشتريت حاجة حلوة مثلا كان بقالي فترة أمال أدور عليها ومش لاقياها.